Nana lallai a'anda ko goɗɗo wontiri pat ba, goɗɗo wawan yeccuma kaza, ayiya kaza amma nana nonnon va'e ba, awawata anda koɗumi hado goɗɗo.